I ka ʻaina o Amelika, ʻeha mau moʻolelo hōʻihi ke hoʻohauʻoli ʻia mai nei mākou i ka makahiki apau-ka Lā Hoʻomaikaʻi, Lā Kalikimaka, La Pōʻalima Maikaʻi, a me ka Lā i ala hou ai Ka Haku. ʻO kēia mau lā e hōʻihi mai ai. I ka mahina o Novemapa, e hoʻohauʻoli mākou i ka Lā Hoʻomaikaʻi. E hoʻomahalo aku mākou no nā mea pōmaikaʻi a pau; e hoʻopili mai mau ʻohana e ʻai nei a e leʻaleʻa mai nei. I ka mahina o Kekemapa, e hoʻohauʻoli mau ʻohana i ke Kalikimaka, i ka lā hānau ʻia mai Iesu Kristo. ʻO ka mahina o Apelila, ua ʻike mākou i ʻelua mau lā hōʻihi ai, ʻo ka lā Pōʻalima Maikaʻi, ʻaʻole maikaʻi kēlā lā-ua make ʻia ka Haku Iesu ma ke keʻa, akā, ʻekolu mau lā mahope, ua haʻi ka baibala i ka moʻolelo e piliana ua lewa aʻe ka Haku i ka lani la. I koʻu manaʻo, he mau lā moʻolelo lahaʻole e hoʻohauʻoli mai ai.